<hesitation> Azonao mo ilay ianao nivôlambolagna te raha resaka vakansy, oe agnano vankasy le ririna be, sode mbô ho tokony ataontsika amin'izay izy iny fô, amin'izao anie tsika misy moyen hely eh, amin'izao mbô efa misy hely vôla misy raha entigna agnaovana azy ,sode ndraiky mandingana elaela lany vôla io; dia tsy aleo le efa ataontsika zao le vakansy. <noise>